Kigu pan gwani pungnungha nam akin təmongnwu gwa pissa ko bisinawu, tun am iga dobba am saam boski shok min ikka wuyakgha, maa lyai gi panghom mang mye dangnanghom. Nwam yaat migwa dei pungnungha? Nnabi kyam, nnabi kungtɨi, nnabi kipɨi, wan yaat mi kipyi pang a keiyong? Mi ɗongɗong? Maa lei irigwawu koya mi maba. Milak gin mabang api langlang kap a taal nyim. Gyaksuk maa war akin boski, akin boskipang wat kinawu, guk pyok kyokina, yok pyok kyolkina am kyolkina, mang yirki pang khin mal am shenan myegu maa kaiyem am kuma ye myegu ma bilemeru, am tukpiya pi giter pang har ya wollong ana nimguwat pannu akin kum kwarak a təmongnwu, am kum kwarak bapi a kin təmongnyet. Gilak kum kwarak bapi pang gwa a temonghaak hei ga bom mang pyok bapi. Gin bossa an twolga wollongha an twolga azamgu na dang pishe miginu, mang yandagu mi tak'ghat pishewu a twolga kinna ya ghi pikiguna ya panu akin dangnyaaghu thank you.